Jar lamman tok <hesitation> tatete hasotii. Dub nam tokkit irr ijemee dufee, namanyaa won jirt himbedaa? himbekuu namanyaa won tainnaman kessen arr ananyed, jirani tente